Je'e axukë mëdë jët'së je'e jyay a'ax i'ijtyë jekyajtyë nyëkë mëdajpyë y jadun a'ax tyam dun jyak mëdatyë we'en je'e kya kudukoy pues nëbyë a'ax dun i'ijtyë jukyatyën neyb a'ax i'ijtyë jedun nyakubëkyëjën ko'o bi'i t'saps axu'uk a'ax pyëkëy mëdë je'e kyoy jët'së.